والله أنا أفضل أن يكون الإزدادة في الوقت يعني الوجت تجدر تنجز فيه أكثر تحجج أهدافك أما إذا كان في إزدادة في المال وعندك مال وما عندك وقت الاستمتاع فيه ما راح يكون مهم، الوجت هو اللي يسمح لك بانه تقضي وجت مع عيلتك، تتعلم مهارة جديدة، تعيش حياتك بشكل يعني يليق بك